أرشحلك بصراحة ان انت تشيل اوزان ، يعني أنا لعبت رياضات كتير وشايفه ان موضوع الاوزان هو اكتر حاجة هتخليك تحس ان انت قوي ، وطبعا تلعب كارديو لان <hesitation> يعني لازم تعمل توازن ، مينفعش تشيل اوزان وجسمك يبقى متخشب ف شيل اوزان و العب كارديو و العب تمرينات مقاومة او تمرينات ليونة اعتقد ده هيخليك فعلا قوي